الشخصية التاريخية اللي اعجبت بها هي الامام محمد بن سعود اعجبني بشكل خاص لانه اسس الدولة السعودية الاولى وحقق الكثير من الانجازات في وقت صعب كان يتمتع بحكمه وشجاعة كبيرة <hesitation> وعرف كيف يوحد الناس حوله ورغم التحديات اللي كانت تواجهه اعتبره ملهم لان طريقته في القيادة وفهمه للمسئولية والمصلحة العامة كانت مميزة.